Na managna an'zany jany zaho karazana gargotte zany, dia aleoko anahy hoe magnano composé tiako akeo a, dia magnano lasopy a, dia vary amin'agnana fa io tegna tian'ny olona dia asiana jus kely miaraka aminanzy akeo amidy.